"Mila torohevitsy baka aminao aho amin'ny zava-dehibe raiky izay, olo io agnanako vola de ino hevitsy mba azahoako an'le volako aminy?"